Iu pensu ca un cani avissi a nèsciri di casa chiù voti duranti na jurnata. Nun sulu pi fari li so' bisogni ma puru pi muvìrisi nanticchiedda. Nun po stari sempri nsirratu dintra quattru mura! Iu nun haju pràtica cu li cani picchì l'ùnica vota ca appi un cani fu quannu iu era nicu. Ma era na situazioni tutta particulari: iu tannu vivìa 'n campagna e na matina spuntò un cani; ci desi di manciari e nun si nni jìu chiù! Ma stava sempri fora, scaminiannu campagni campagni. Puru la notti arristava fora picchì me matri 'un vulìa lassallu tràsiri dintra la nostra casa. Pensu ca la megghiu cosa pi un cani fussi propiu chissa: vìviri fora, putiri firriari quannu lu voli e arripusàrisi quannu è stancu. E, lassatimillu diri, puru pi un cristianu chissa fussi la megghiu cosa!